أعيش حياة جديدة يعني أن أنا ابدأ اعمل حاجات جديدة مكنتش بعملها قبل كده أتعرف على ناس جديدة اعمل اي نشاطات جديدة في حياتي لو في حاجة في الماضي مضايقاني ابدأ اغيرها و استبدلها بحاجات تانية تخلي حياتي احسن أعيش حياة جديدة يعني إن أنا أطور حياتي و اخليها افضل من اللي كانت عليه قبل كده